Anre ja intu maraeng iya punna kitte inni mae bahinea tala susa jaki sampang na sare maki burukneng ta doik a'balanja na rie todo mi na palla'biang ki untuk kaleng ta todo' nakua pake mi ammali ba'ra ammali rencong, ammali baju, erannu maki intu kodong mingka kaminang dikarannuang intu punna sampang cinggara ngasek jaki si batu balla cinggara todo i buruknea cinggara todoi anak a, tutoayya anre ja si pammanakang ta garring ballo kalilli mi intu disakring nampa punna rie bangsa kamanakang ta bunting a'saekre ngasekki injo sipammanakang riek ngasek mino bijayya battu lere-lere, battu nu ambania iya jari tala-tala sikallupai ki injo ji assalang anre ja maka anjari pa'beserang haji kalilli mintu nyaha ta nampa biasa todo intu punna lampaki di mangkasara aklampaki akbalanja sannang todo disakring nyaha iya ka punna minro ki kulle todo i di paccalang di siampi balla a ka lohe todo injo la dicarita riek caritangku iya wattuku rioloa a naunga ri mangkasara, ammali a baju lalanga kunjo di mol a, mol injo ganna areng na de ka nu bakka injo pa'balanjanga lalang ku utte injo lalang baju-bajua ou nu sulikki riek ta lima juta, ta rua juta mingka nakua burukneng ku halli mi anre ja masalah intia ka riek ja doik jari ku halli todo' mi intia, maing injo battu a di pabalu bajua lampa a isse na urang buruknengku alampa malli bulaeng nakua burukneng ku ammile mako, arakko cincing, rante anting-anting, lola' jari ku halli asek i jari punna ri kutaknang a nakke apa angpaka rannu a iyaminjo a'lampa iya balanja bulaeng, ka iyanjo ampaka sannang kalia nyahaku arannu i nyahaku